Este gnox̱t guchibr kest xkoom kese este baguechineꞌ ole kiskirimodsanlebru bzaa chenkweꞌ bzaa guchgam koxuxubyinꞌzə wolaꞌa este gakeꞌn freir chen lo set, chen este to llit lo bzaa yanan gawꞌ xchiong konkusronfaltikius, jakto este quesadiy gaakə este to empanad ora tostad molotgꞌə takw dorad wokisə, kiskomazu buen kook to takwzii porke zi kwis gawreshina gaw este maza gawreꞌn nosi kwisbə si no porsikwisə guəguen lo yiꞌ, chitonalə pokwel chigꞌkikwisə kiloguəl esten chiggki mas rmosparaini teng bagni blleyi lo bueno wlleyiꞌnale erde casi casi igualgakə naꞌtonite baylangə zitizinaꞌl este raurami madomish rauranini yoto yinꞌyoreꞌ orales vas obraniyantrxobi ni yant, pero porsi kius tostad ki takweꞌ dorad molot orale to quesadiy to orale kis raksaꞌ raurani.